Faa yaawa naɓude ñawɗo fuu e dogotoro. Ɗon kaa mobel nii ɓuri heewde laataade. Sabi ñawɗo fuu ana hasindinii e yawnaneede alhaali mo woni e muuɗun oo. Ɗun laatotoo moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa.